Ehe, nge fahitalavitry zagny na e télévision hoy indreo mizaka anazy amin'ny fomba vazaha, da <hesitation> boaty zay izy, da misy bo- bokobokotry maro avao koa gn'aminazy, de misy bokotry io gny hitibignao anao manato anazy gne mikitiky anazy, misy avy akoa ny hanindreo hoe télécommandy noho egnao lavitry avao dafa tibignao lavitry avao dafa miova e sary amignazy, io da ahitanao raha maro, ao ny ahitanao filma, ao koa gn'ahitagnao vaovao, da ao koa karazagna documentaire io, eo e dessin animé hite-zaza io.